أعتقد بالنسبة لي إذا جلت إنه أعيش حياة جيدة، إنه أكون الستايل حج الحياة حجي يكون صحي، سواء الأكل سواء الحركة إني أسوي رياضة، أدخل رياضة في جدولي، إي بيئة عمل تكون مناسبة وما فيها ضغوطات أو توترات، يكون العائد المالي كويس، بالتالي أنا أرتاح في حياتي بعدين، وإن تكون العلاقات العامة كويسة وما فيها أي توترات وضغوطات.